أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب. سمع صوتها الصبي عندما اقترب منها يلعب مع أصدقائه. قالت الشجرة: "تعال إليَّ يا بني، فأنا أستطيع مساعدتك إذا كنت في حاجة." استغرب لكنه اقترب بحذر، وسألها عن حلمه في أن يُصبح مغامر أخبرته الشجرة أن الرحلة تبدأ بالإيمان بالذات والشجاعة، وأعطته خريطة قد تقوده إلى كنز قديم